Mi buran yidugo nyamdu jemma latta nyamdu fajjira, ngam mi haaran. to nyamdu jemma latti je fajjira mi nanan beldum nyamdu mai masin den bo Mi heban sembe ha jokke am mi lattata mo terde mako wati.